اس کا مین پرپس ہے کپڑے پریس کرنے کے لیے ایک سموٹھ اور کمفرٹیبل سرفیس دینا، اگر تم فلور پہ یا بیڈ پہ پریس کرو گے تو فولڈز رِنکلز ویسے ہی رہ جاتے۔ لیکن آئرننگ بورڈ پہ کپڑے ایکدم ٹائٹ اور فلیٹ رہتے، تو پریس فل اسٹائل میں ہوتا۔ دوسرا فائدہ اس کی ہائٹ ایڈجسٹ ایبل ہوتی، مطلب تم کو جھکنا نہیں پڑتا، ریلیکس سٹینڈنگ پوزیشن میں پریس کر سکتے، اپن ٹھیک ہے، کمر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا، اس کے اندر ہیٹ ریزسٹنس پیڈنگ رہتی اور کور ہوتا جس سے آئرن کا جو ہیٹ ہے وہ ابزورب ہو جاتا اور کپڑے برن ہونے کے چانسز کم ہوتے۔ سائیڈ میں وائر ہولڈر اور چھوٹا سا ریک بھی ہوتا جس میں <hesitation> اپن کہیں کھاکی کے بورڈز میں فل ایزی کام کر سکتے، سمجھ لو بھائی۔ آئرننگ بورڈ کے بنا پریس کرنا مطلب بریانی میں بنا مسالے کے کام کرنا چلے گا۔ لیکن اصلی مزہ نئے آئے گا اس لیے آئرن کا جو بورڈ ہے وہ پرچیز کر لے سکتے۔